Sj mennkenya enyinam kandzea afe kor a kwan a mebjfa do m'atsena nye dj, sj edziban na mebjyj a, mobckc akchwehwj hena na meekunwa gya m'anoa m'edziban. Adzekye do a, m'aka no hyew. M'atar na aponpon a, medze bcto mo sundze do m'ada do ma adze akye m'enyim. Sj nsu na mepj dj monoa a mobotum anoa no wc gya do. Afei so kandzea dze, mobotum asc bobo ma ama me kan.